लम् होल् एत तेल् जतिओ दर नेमितो, तेल् जतिओ बस् तुरे ब केरसिन् तेले हेइ लेम् अमि अगते जोलए पोहोर् कोरे रखो अरु हेइ लेमोते अमि पोह होनो बै ते ते क ममोद् दे बर् करो। अगर् <hesitation> होमो इस्व बोइदोतिक् ब बेज्जोलि ब तिहोबिदन् असेल्, तेने स्थोलोप् केरसिन् तेले थोहयत् हेइ लेम् ब सकि अदि जोलो हैसेल्। जर फलोत् बोहोतु कम् कजन् हेइ सकिर् थोहयत् दति अन्धरोत् पोहोरे निजोरो कम्पनि ओरिबोले सेस्त कोर हैसेल्। अरु ए लेमोर् थोहयति <hesitation> ओहि मनोप् जिबन् निभर् कोरि हसेल्, अरु लेमोते होकोलुकिनि कम् ब सकि ते होकोलुकिनि कम् होइसेल् जते पह होन पर् आदेके कोरि, होकोलुकिनि खुअ ब होमस् सोअ सेत होमस् हेव कम् ब तितिति कमोद्, एबो लेम्तो ओतिकोइ निभर् असेल्। जर ब बे लेमे हेइ होमो हेइ ओतिकोइ गुर्तो लब् कोरिसेल्, अरु बत मन् होमो ए लेमोर् बेबस्ततु है नै किअ हुअ तेकि बोले बाग् होइसेल्।